जब वीसा अप्लाई करणु की तरीका या ची की सबसे पहले तो तुम तै पुलिस वारीफिकेशन करोनि पडली और त्याख वीसा बनों पड़लू ताकि पियर चाहिए होली